Барои тоза кардани чанг аз мебел беҳтар аст аввал аз болои мебел оғоз кунем ва ба поён равем, то чанг ба ҷойҳои дигар наафтад. Барои тоза кардан, аз латтаи мулоим ва тоза истифода баред. Агар мебел хеле ифлос бошад, метавонед латтаро бо оби каме нам карда, пас тоза кунед. Аммо ҳушёр бошед, ки об ба ҷузъҳои барқӣ ё пойи мебел наафтад.